Au hi dadik hatoli malelak. Tale'e de au hi dadik hatoli malelak? Te hatoli malelak so na dudu'an na neulauk a ma sodan barisi te dodolen neulauk ka na, boma leo ana hapu dede'ak esa so na ana ta tao pula pali fa, karna dudu'an neuk na.